Yaikovaera <noise> jupirupi <noise> tantako ikavi <noise> erei kua ñee jupi yaiko vaerajaeko ipoikatuko yandeve esa mbaeti <noise> yande yaupiti <noise> jukurai yaiko vaera oimetaiko mbae ikavimbaevae yayapo ñanekirei <noise> yave mbae <noise> yayapo yaikuaku jaema jokuae mbaetitako oiko tei yande ndie esa kuae ñee jupivae ikiako <noise> jaema ipueretako yande yaiko jupitei, anita mbae yande yandearkua ñamomisi sino yandearakua yambokuakuata jare yamboeteukata jaema <hesitation> jupi yaiko vaera añetete rupi ñanemiarita anita yandeapurupi mbae yayapo.